حيواني المفضل هو الكلب، لإن الكلب معروف بوفاءه لأصحابه رفيق مخلص، كمان عنده صفة الاجتماعية ا <hesitation> ويحب التفاعل مع البشر يخلق علاقة قوية بينه وبين صاحبه ، <hesitation> كمان يقدم حب غير مشروط وعندي معه أنشطة مشتركة يعني مثل اللعب والجري والمشي <hesitation> وكمان بيحميني في كثير من الأوقات.